No'g anna, dicha kon, willdi angul toon, weakon umortan gem wetteara, weakon umortan gem tiskoya, weakon umortan gem dija, weakon umortan dime, weakon umortan koloda, weaka agoorafile? Idien golli, gorjora mel, didji gorjora mel, idien goni dawirra.